אלסלאם קאיבקי אלליקאאת אלסדפה אהסן אללחזאת. אַנאַ סמיתי אחמד, אשנו סמיתק? ואש אוול מרה תג'י להאדה אלנוא' מן אלחפלת? אַנאַ קאנחב נתערף על אלנאס אלג'דאד וכל ואחד קאייג'יני ענדו קוסה תסטאהל תתסמע. אשנו קאטדיר הינה אליומ?